أعتقد راح أختار القلعة، لإنه أنا بحب مبدأ الثبات على الأرض، هذي معلجة لا ارض ولا سما معلجة في -في الفراغ ، من إسمها أصلا شي مرعب، لكن قلعة ثابتة علي الأرض هي إختياري وأظن الإختيار الأنسب لأي جدا صاحب عجل.